Kixhi vana comida ndé adaken dá má'a deen chié ñeinanoá, dini kú dakiti na nda ni'í hú normal ní ati'ó ken deen, tuken ndida aceite, ihó ngual tani kixhi nidva'a la sopa ku no xakená deen tiyuka igual takudá chixi madá deen me memakajá xhiduká nidá'a xhí lor ló jana java nayakó <hesitation> ndó xhí hó xhingual nayakó aceite yaxhí komeni dú du'a ni nakití na ñatí normal texheña uj. <hesitation>